Ah, karazana zavakanto aminay akagny ndraika, misy manamboatra misy magnano sa- <hesitation> asa hosodoko akagny a, de misy magnano kabary, de misy magnano <hesitation> sary vongana, de misy magnano tôkatôka, de misy koa magnano ankamantatra, de misy magnano mandrary, zany misy aminay akagny. Mandrary zany atao <hesitation> zavatra amboarina agnanova aminà tànana.